komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá tilraunum geimferðastofnunarinnar NASA á Íslandi heyrum af svínum sem mega ekki borða matarafganga fólks kíkjum á fyrsta bílinn í fullri stærð og fjöllum um fyrir fólk með fatlanir ég heiti Sævar og nú verða sagðar

NASA Bandaríkjanna ætlar að prófa sjálfkeyrandi jeppa á Íslandi í sumar fyrir næstu ferð til Mars nemendur í Háskólanum í Reykjavík taka þátt í undirbúningnum og segja að ástæðan fyrir því að Ísland var valið sé sú að landslagið er líkt því sem er víða á Mars við erum að undirbúa komuna þeirra gera allt tilfallandi skoða netsamband á svæðinu redda þeim myndum af svæðinu skoða leyfin sem þarf fyrir þá

í júlí þegar þau koma þá förum við on site og erum að vinna með þeim mjög náið NASA áætlar að farið verði til Mars á næsta ári frumgerð af sjálfkeyrandi Mars jeppa kemur hingað til lands í júlí og hann verður prófaður á norðan við Hlöðufell þar er sandur sem líkist svolítið landslaginu á Mars vísindamennirnir hafa sérstakan áhuga á farvegi í sandinum á þessu svæði sem myndast eftir vatn sem rennur úr Langjökli svipaðir farvegir eru á Mars og þeir gætu reynst bílnum hindrun sandurinn virkar svipað og og þú finnur á

nýju tækin þeirra sem þau ætla að senda út þetta hefur ekki gerst á Íslandi í tuttugu til þrjátíu ár

þau hafa komið og gert eitthvað mission að fá að vinna með NASA er einstakt tækifæri og fá að sjá þá vinna bara frábært bannað er að gefa svínum matarafganga frá íbúum á Borgarfirði eystra en svokölluð

áttu að sjá um að borða lífrænan úrgang í bænum áætlað var að láta svín á Borgarfirði eystra hjálpa til við að berjast gegn loftslagsbreytingum og annað lífrænt er venjulega urðað á Borgarfirði þá losnar metan sem er gróðurhúsalofttegund þetta vildu

Borgfirðingar forðast með því að gefa svínum úrganginn segir að það sé bannað að gefa svínum og öðru búfé dýraafurðir og matarafganga að borða ástæðan er sú að þannig gætu smitsjúkdómar borist í dýrin

segir að gin og

í Bretlandi árið tvö þúsund og eitt hafi verið rakinn til svína sem fengu matarafganga frá veitingastöðum það skipti ekki máli þótt búið sé að elda matinn en fyrst

svínin geta ekki hjálpað til þarf að finna einhverja aðra leið til að minnka mengun og nýta lífræna sorpið fyrsti bíllinn hefur nú litið dagsins ljós í Danmörku hann var afhjúpaður við mikinn fögnuð í LEGO húsinu í Billund sem er heimabær

því hann er í fullri stærð og ekki fyrir neina kalla það tók rúmlega þrettán þúsund vinnustundir að smíða hann eða um eitt og hálft ár rúmlega milljón kubba þurfti til að smíða bílinn það eru allt venjulegir kubbar sem fyrirtækið selur og ekkert lím var notað til að setja hann saman mesta áskorunin var að gera nægilega sterka vél án þess að nota lím bíllinn er aðallega settur saman úr

hann er útbúinn allri helstu tækni sem er í venjulegum bílum hraðamæli ljósum bæði að

framan og aftan og bremsum og allt saman virkar eins og á venjulegum bíl en hann verður reyndar ekki fyrr en í sumar hönnuðir bílsins eru afar stoltir af þessu stóra verkefni og segja að bíllinn sé sönnun þess að allt sé hægt með þessum litlu kubbum fólks með fötlun hefur verið

aukið mikið í Bandaríkjunum með sérstökum

þar sem hægt er að leigja og skiptast á allskyns hjólum tilraunaverkefni var sett af stað í Oakland í Bandaríkjunum fyrir fólk með ýmiss konar fötlun sem þarf hjól sem hentar því þar er til dæmis hægt að fá lánuð hjól sem eru knúin með höndunum hjól fyrir tvo sem sitja hlið við hlið og þríhjól markmiðið er að þeir sem geta ekki notað hefðbundin reiðhjól en vilja ferðast um á hjólum geti sótt í

fimm tegundir hjóla verða í boði í fyrstu en þeim verður fjölgað ef verkefnið gengur vel

í París var lokað í gær þegar maður reyndi að klifra upp turninn slökkviliðsmenn og klifursérfræðingar voru sendir af stað til þess að ná í manninn því hann var ekki með leyfi